Nii ma rootu waama mu la yongumi ni ka yongu waama bo-baabiyone kama iyongu nini foo ndockani. Nii moo ma féérine ghune, mu ringi dhuyiti foo iwuuru. Nii mu duyiti foo iwuuru, ifuu féérine mmiigna, iwoo thiigné. Mu la féérine ji foo ngwii nraare. Mu wuurati yi, wora wora muu yongu yi nangha an-an gnéétima, mbuuru iringi ka guuru. Nii iwuuru song, iwa thiigné. Nii maa yongu yi saana né, iwa thiigné. Wune isiida yi siida. Ifu siida yi, guurati yi. Ni mu siida yi, foo iwuuru, iwa thiigné. Mu siida yi kan, foo iwuuru, iwa thiigné. Idéé, iduyiti yi la tiitane, ni iduyiti foo woré-yo-iwuuru nini, isa jongu yi an gnéétima, siida yi foo iwuuru. Ghune iwa ringi ka tiigné